Fade e wodi banye-banye e wodi ko yaɓirte, e wodi inaare kola manga, e wodi ɓoggol kaɓɓirtengol, e wodi laaral dowrowaal e wodi mbe'ittari dow.